Bu narsa ob-havoga qarab tanlayman issiq kunlarda shorti kiyishim mumkin salqin kunlarda jensi kiyaman odatda jensida yuraman shorti sal kamroq kiyaman.